Muhim nadum itabil akbar kul yom ʼerfan shuqulal mashi fi jamba, fi dara wa shuqulal mashi duwal akharat wa fiddunya chatta huda da shuqul muhim bi lizzannam bilga musaqqaf wa biʼerif annas al kubarat hinel duwa chatta amma min uyub simmidal akhbar bilen kan nam ma masha yen kula illa ilkallaman lel nas fi shuqulal si ma.